Laha agnahy manokana aloha de aleo mihina mofo salady aho mba hoe zany mba te ho voky fotsiny zany ny anakahy itiavako anazy. <noise>